أفظل يتحمل البرودة الشديدة، لإنه سهل يعني الواحد يدفي نفسه، يلبس بطانية، يثجل بالملابس، لكن الجو الحار يكون صعب، يعني خصوصا إذا ما في تهوية، البرودة الجو يعني تعطيني شعور بعد بالإنتعاش، فأفضل يعني الجو البارد أفضل الشتا، ما أحب الصيف يعني مو من هواته.